عشان كمان ننظف الثلاجة بيكون معانا أول شيء نوقف تشغيلها، نخرج كل الأطعمة منها، نبدأ بفك الأرفوف والأدرج اللي بتكون قابلة للإزالة بنغسلها بالموية والصابون. <hesitation> بالنسبة للجدران الثلاجة بنستخدم مزيج من الماء الدافي وخل بوك- بكربونات الصودا لمسح الأوساخ بنحرص على تنظيف الزوايا والأسطح الداخلية بشكل جيد، بعدين بنشطف الارفف إللي خرجناها، بنرجعوهم مرة ثانيه وبتكون الثلاجة نظيفة.